<hesitation> sabun tu banyak manfaat nyo bang, selain untuk membersihkan badan kito dari kuman jugo biso untuk mengharumkan gitu lo, mengharumkan tu yo badan kito gitu lo jadi wangi, semacam fresh hasilnyo segar gitu apo lagi makin-makin kesini kan, sabun tu makin banyak inovasinyo, ado yang sabun badan, ado yang sabun muko lah, segalo macam, kalo orang nyebutnyo skin care kato duio gitu kan, nah sabun tuh dak cumin buat bersihkan dak cuman buat badan kito wangi, sekarang tu sabun tu ado jugo yang biso bikin <hesitation> kulit kito tu mulus, putih lah, segalo macam gitu, jadi makin kesini sabun, itu makin banyak manfaat nyo dan jugo makin banyak <hesitation> macam nyo, selain tadi sabun-sabun kek gitu, bukan sabun mandi ajo sekarang, sabun mandi, sabun muka kek skin care, sabun tu jugo banyak <hesitation> macamnyo, ado yang untuk cuci baju, terus ado sekarang <hesitation> untuk cuci sepatu beda lagi tu sabunnyo, untuk cuci baju dewek bae tu brand sekarang banyak-banyak nian macam nyo, ado yang. Katonyo biso membersihkan, iklan nyo nonjok-nonjok lah, ninju-ninju segalo macam, jadi sabun tu dak biso lepas dari yang namonyo kehidupan kito, <hesitation> makonyo sekarang sabun tu banyak nian beternaran di mano-mano, gampang nian mau cari nyo dimano, di warung-warung <hesitation> kelontong tu banyak nian sabun, hargo nyo jugo relatif murah, kalo masalah sabun nyuci piring itu ado yang duo ribuan, segalo macam, yo, cuman balek lagi <hesitation> ado kualitas pasti ado hargo contohnyo kayak sabun muko, skin care gitu kan, sekarang tu ado yang murah, tapi jugo ado yang mahal sampek ratusan bahkan ado yang itungan nyo jutaan hargo nyo.